Kah'os ei mõistaq ma sääntsele küsümüsele vastataq. Mino perreh kiäki väega olt ei juuq pääle mino vele, <hesitation> nii et, mino vanõmbaq joovaq veini, nii et ma ütle ka – vein.